Orau u dei katepan tuan emat era uakan unusi pan. Inda man taton pep tan tugon emait ai impoita, erat dei toton na minikera katevan tan nano dei o iin naira moni uan. Anaup nanga kere kikinuan oit kikipoimit ne, duiopan tapun ne manap ne toiro tan noupom avat au'e ne tunat eram dikirit nanga na tuan tuna rauro teruko uana nai, aniapat auo a. Keruku pouo maua ma ne tan makoita taputapu apaunan okan e autop nanga oura uro roto pan ne tunan, uan ne. E so mauo tunarau ran na aue nanga kera nou kakarapat o bauarit isio sisio remait eran. Duko okoparai, autop era taim era impoit era tau nuku pamit era, e apaum niapoim mara tan niara uran tan a nene pokian. E maua moi. Saba moi kikian sokin sting avaimima aven ne ma e tsan apan oit bataui muan era ma aue ne autu biro oinum kumitu e mara ua kunusi ne naua. E nia era nanga kera matun ne nipaoit nama iesu ranoit butua nangako e nianap nanga keke aui e nai, evan uraurutui rau anait era pep tan masaru mari painera, arumai rupai nimpun. E manap ne aveon dasia natuirain ne uraurotoi rau an'et era, e maua i noven taim dukoip era maisipait o maisipa apandum, asipai tunai tan puran ne, e nia paui makasi to basi paroit ne. Ainet nesiroi butobaroit era. A oiran sibaiomit e autopuna arubion ne ai avangana io niamun, e niako maki puron niase ia nai, e aua iesu isupuan era e ana masin paui. Ison ne nimpa oi nangakon ai, a uait a kapoi taun deramat nia mau-au tera uan. Unusion terau oiran tan teian ne ai e iru maua dipan oit o apan diki pamit oi. Ai autop ara iesu era, a bisipa apaundei? Era muiton oiron nan kikipiu pin ne ai, apam mai ukaipe naka poun ne. Oitutoi apanike amai kirouen ne, tarai. Mairan oiran tauairan minipian ne? Oiran nan kikipian. E osoan e, manap paui masin nanga kikipoim isoi isio ne, e mai iesu raubani pan, maua moit tarai oiran na. E manap asunda ukoim bauinisa e mai tunion orau okapan namau omoi oiran na nimuan. E masin da iesu rarobi kikipian oiran nan ai, e biatai. E. <noise>